Ovani este nja'a ño'o savi kanjo xaya'a región ñio nravi achí iin yo'o uni clima kuchi iin kuu tiempo vinji xhen nde tiempo kon saví ajan tiempo savi kuu iin de iin tiempo savi ku kixhiyen kuu kinija kun kini kun yuu ni kon yuu yayey este tiempo vixhí ñaku enero, febrero, marzo nuachi yani tachi kana xe'eta chi xiunaku ndekinja este nde abril, mayo dekuen esta xamayo kuente ian tiempo xavide nama tindu tuka'a este ka'a vinji xhen tukani mndaxama clima uu clima koni yo'o uu niju.